இன பன்முகத்தன்மை: கென்யா 40 க்கும் மேற்பட்ட தனித்துவமான இனக்குழுக்களைக் கொண்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த மொழி, பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகளைக் கொண்டுள்ளது. சில முக்கிய இனக்குழுக்களில் கிகுயு, லுவோ, லுஹ்யா, மசாய், கலென்ஜின் மற்றும் ஸ்வாஹிலி ஆகியவை அடங்கும். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் தனித்துவமான ஆடை, இசை, நடனம் மற்றும் திருவிழாக்கள் போன்ற தனித்துவமான கலாச்சார நடைமுறைகள் உள்ளன. இனப் பன்முகத்தன்மை என்பது நாட்டின் வரையறுக்கும் அம்சங்களில் ஒன்றாகும், இது வளமான மற்றும் பன்முக கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்கு பங்களிக்கிறது.